أعز ذكرى من الطفولة تاعي هي من با شرالي أول <hesitation> هدية ليا و عطاهالي. كانو مناقيش نتاع ذهب كنت عاد صغيرة. فرحت بيهم بزاف و لبسهم لي في وذنيا.